o va Filipine ho pla nɛ ɓa wero ho kalderata ma ho sizik ma ho ho mɔrkon mu a benɛ ɓa curulu mi ɓa tu'in a zun mu besosi wa'anu han diya so wa'anu mu tawɛ amu a amu beso nɛnɛ ma tete mawa ɓenɛ ɓɛ zunmu beso <noise>